edor wol meya, umon imo ovu nu ewol meya inum magne but ivom uvai yor, eyaw mu ivom uvai o eyaw mu uvai inum magne ka emon ubo mu eva me ja me sireke magnem inum eva okunu meta mu uvai nu mu magne inum yor nu govment emenen ya sieyor, dor mu gen okunu edo na yor mu gena, oho inwin baw mu isom utom pani me kpeinya kpeka mam mu baw me kpeniyi pani kom esire meyo kuro, me kuru go utom pani me bom baw, me kpeinya me ta school kom esire me yokuro ekevre baw eyan inum nu eduko me kpasi me vo, oyor oho nu me der mam mu iyor iyin inum nu mi wane kabaw odiante ude, oyor abo nu abo mu omo, so omo nu owey moya dor da nu aya ewake nu oyi iwaya mam mene ina dor mo mene dor mu yan odianke ude so nu duko me kperi imo me wol onu ohur na awiye owin mina, inum magne oyor imovu nu oso ogwa yon dor mi yaw nu odiante me kie owey, inum magne imo mam mu, muta magne mu uvai inum magne kpe, uvom uvai ka ugo utom nu mama me mi kpeinyi nani dor mi di idiom ka mija, mu sire yokuro, oh ifainy me mo kio me, oh utom me mo sen me oh ina imenen, oh mi da mita inum magne krese me mi yi mene ina iyor kre inum nu oho me odor mi menene mu inwin omo so ina kre ahrar nu mi duko mam mu mi duko sise, wor omopin omo uwol muya mu nagne eni da wor nu ayi wor nu uva mu wol la yor mi kwo odianke, okunu inum nu mu magne goge mi wane kuo. Oho nu muva magne inum yor mu yana, dor mi duko ina mi ikperi wor mam mu soso wor omo pin- omo nu uwol muya nagne enu da wor nagne enu ayiwor, nagne enu da wor nagne enu ayiwor, nagne enu onatu wor nu uyen mu wola ma tuo ude oho nu ubaw te mu yan odianke mu inwin, oho mu guna, mam mu oho nu wor uyin owey nu mu kiayi iwaya, unagne enu da nu aya dor mi mene dor uwane yan odian ke mu inum oho mo yi odegne mu kwene inwinwo dor uyan odianke so iyar imovu nu mi duko mam mu mi kuru duko miya sise, mi kperi imi- imo nu ewol meya imo da nu aya so so akrasine inwin me kpe tuo omo nu owul muya kam odori ka amagnese oyi okunu mo deria mam ude oho nu mo wol la mo yi dera oyi yaw ubo kime duko mam mu wor oyor owey mi omenen nu oyi oderi oya kpasi mu utom wor oyor owey nu omenen nu oyi oderi oya kpasi mu utom wor, ma dor eni yor ka eva yen ata mu adu iyor imovu nu mi duko mam mu mi kire ya duko sise, maimi eyin eme pin- imo nu ma wola nu eyin eme pin- imo nu ma wola dor soso imo da nu imo aya, soso eni kre evon mu inwin ovu ebo omo yor mam ude ubom omo yor ma dor ude, ugen owey mo mo yor ma dor ude, ugen owey mo mo magnese inum ka owei nu oderin mo yam owey, ude omo obuw te mo yaw enu ukperike mo ke, ewey nu eyam men, ema yam me kpe tuo nui ma wane ta ina mi deri, oyor ubo nu ude nu mo wane ta ina mi deri, oyor ubo nu ude nu mo wane kwe ke wor da me aya mamu uvuri vi nu mi derite ina dor mu yan odiante, oho nu uta duko te mam omo na oyin omo dier, umagnese oyi ma dor wor nu uduse nu aswei nonw dor omo krasine inwin, omo krasine inwin, omo nagne inum nu da wo nu ayi wo me kperi wo yor, oho yor da nu aya ma ka ovon mu unya yor ava yam omo yor amagnese mo deria, ma dor ude oyi ka oderi iyor imovu mi duko mi va kperi mai avirivi.